Kagos clip wngkha kagos no thansa khe narwkna bagwi chapmung rwwi. Sor nij manwi ni tar no loop wngwi koireoui khlaijak abo bai khe abo Kagos ni uklogo phela sa wngwi mano. Tar ni goron bai swnamjak tension kagos no romwi tongo abo bai bohrok kaisa wngwi manliya. Kagos clip rok no tei uáisa kamo khlaiwi mano tei rwna bagwi kwrak wngnai aboni bagwino tangkhor ni samung khlainani bagwi kaham khe wngnai. Bohrok kwbangma goron tei design o phaio aboni bisingo rangchak eba kholopjak wngwi phaio. Kagos clips wngkha kaisa nangma phiyaba kaham khe samung tangna bagwi.